Ël tostapan, ël tostapan anche li al e 'na coza eletrica ch'a ie sempre 'na rezistensa all'interno che cuandi ti tache l'interutur, tache la spin-a a cumincia a scaudé, cuand al e caud, cuand al e caud, büte la fëtin-a d'pan o a t'la praticament a t'la rüstis, cum a s'dis ën piemunteis